aku lase laseng pande serundeng, aku eme pande serundeng mai one mai nio mai. Cara pande'n gah olong emi di nio one uma poli emi nio hitu gah na peang di loke'n poli hitu ba one mbaru. Cai one mbaru gah, na peang loke'n nio ho'o poli hitu langsung parut. Eme poli parut ga nio ho'o bo gah sero one sewe, poli sero gah nio campur agu wunis agu campur agu nggurus. Serundeng ho'o ngance kole campur agu ikan hia, ikan dango. Serundeng ho'o hia toe ma gelang lawer ne hia ngance na'a sampe seminggu. Serundeng ho biasa'n pande one manggarai, aku danong sering kole hang serundeng hitu selama one, eme ce'e ho gah toe ma danga toe ma perna hang sserundeng.